सलाद ड्रेसिंग बंडोडो ते हम गाजर मूली प्याज़ सब काट द्योंदा अर वेगा बाद वेमा घोर मु पिस्युं लवोंड जु ची वेते थोड़ा ढाई ते अच्छे से मिले दयोला यु हमा सबसे सिंपल सलाद ड्रेसिंगए रेसेपी वे जोली।